Pat a bi ga̱de lu, mpat la wan nlu mpat ga̱ a ga̱mat ba, mpat a dega̱ fe tong ga̱ ƙum pe ga̱sampe nni, la ya̱ ƙum pe ga̱sampe nni, muan da̱ ya̱ waar, ba da̱ ya̱ mang mpat ya̱ ƙum pe, mpin, ɗe mmang pen fop dakɗie lu yi, dakɗie lu la fop la ba mpat ya̱ a gurum ba, so mpat anita̱ shit muk a pe ga̱ƙum, tong ya̱ ƙum penni, ya̱ waar fop muan da̱ ya̱ ƙwan a shit muk mmuk ta̱ de lu.